اول شي لازم تنام بدري وفي معاد ثابت كل ليلة، حاول تحط منبهك بعيد عن السرير عشان تضطر تقوم تطفيه بدل ما تطفيه وترجع تنام خلى عندك روتين صباحي تحبه مثل انك تبدأ يومك بكوب قهوة او رياضة خفيفة برضو حاول تعرض جسمك ونفسك للشمس اول ما تصحى لانها تساعد جسمك يستوعب انه بدأ يوم جديد.